Najolo anggo au pasuongku dot alaklaingki kan o na aha dei ngon aha ngon nomor hape pajolo-jolo ntong kan tetangga don ntongan o na mangido nomor hape nibaon pala dungi get pasuo ma dot bayo on, get pasuo dot bayo on inda jadi pasuo rupana madung dapot umak nai calon nia pala roma bayo on mulak tu jakarta on, na get pasuoon dot au dungi. Dungi i len ia ma nomorkon di na sannari inan mantongan kan, telepon marsiteleponan sajo mami pa na manalepon on bayo on idokon ia muse dope dabo gorarni mantan nibai i <noise> pala dung i uangkat nagok ma kecekmu ningku pala dungi lao marlanjut sajo mantongan na manalepon on ari-arion kan manalepon ma ari-arion anggo kakak i tempat panumpangan nibai ngana setuju ampot na so marpat do bayoi ninna bagen mantongan ro kan, pala isepe ntongan na ro manyapai iba ngana giot ibabe pala dungi ntongan o, aha ma aha do manalepon sajo mantongan ari-ari on ari-ari on siang malang siang malam siang malam sajo manelepon ari-ari on pala dong mantong ro manyapai au inda jau ningku. Anggo kakak i ma milas sajo ma roa na painte-inteon mu bayoi naso binoto do aha na nia mantongan i selidikan mantongan keluarga ni bayo on kan selama manalepon iba selama sataon na manaleponi iba iselidikan ma sotik-sotik keluarga nai, sanga na tarpangan do panganon na, sanga na sonjia keluargana, ampot na alak na kayo do ning roa bagen mantongan bo kan iba alak na miskin do iba ampot alak na kayo do na dapot i tongkin nai nga masuk iba tu si ningroa mantongan kan pala isapaan ma ke-kemantongan au ntong tu bagas ni alaian ari rayo pasuo ma mintongan ari rayo kan kema mi tubagas ni alaian ari rayo pajolo-jolo puaso ro ma ia tu amian tu sibanggor gorarna ro ma ia tu sibanggor tu bagas padua ari rayo na ke ma au tu alaian o kenalan mau ntong dohot aha nia koum-koum nia bagenan umak nia kan dungi baru o pa dua minggu ari rayona ro ma manyapai na ntongan kan o jadi mantongan i pabuat ma ngon amian torus tu siabu dungi ipabuat anggo namborungku ntongan kan namboru doma na dong anggo amangboru be ngana dong be pala dungi tolap ma tu siabu marcarito ma ntongan o bouk niba on bo di iba bo kan marcarito ma bouk nibaon sude anak-anak nia sanga na songonjia do kaluarga-kaluarga nia sanga sonjia do na ninna i anak nia na dia naso denggan tu sia na denggan tu sia nia mantong. Pardokoni ia mantongan sudena bo sanga na sonjia anak-anak nia tu sia, anggo au do o na sada mia harapanku ningia mantongan anakku na manekon ma ia na menek naon ho mia harapanku ningia bagen mantong tu iba kan, o sedih ma ilala mambege na ibo roa o ibangun ia mantong bagas nia bagenan so dong tempat niba tongkinnai mala dung aha mala ngadong be ia tongkinnai sodong tempat niba na ninnai, ibangun na ma, pala nikah pa dua taonna ami maninggal mantongan bouk on kan, tinggal o eda-eda niba on doma bo marlanjut-marlanjut eda nibaon do mur martamba onok martamba onok denggan dope ntongkan mur-mur martamba onok mur nida ma parange-parange ni eda ni baon bo sanga na songonjia do tu iba <noise> pala dung intongan akhir-akhir naon bo kan saonok na on na denggan sajo do iba tu eda nibaon lama kelamaan ro alai malunjak tu ibakan ngantong tagi ni lala na o na mocom-mocom ma pardokonan ni alai tu iba ngacocok ulala ah anggo nasongoni damu tu au ngana cocok ulalai ningku ntongan.